Nah misal hiwan nang bebau haruk lah nang bebau haruk kada nyaman meulah <hesitation> handak muntah teluak ketu- ketu menciumnya tu nang paling utama nya tu sadu pang sampai sadu ni setahu ulun di kalimantan selatan tu sampai diulah ngaran daerah loksadu loksado ngitu matan disekitaran lok ngitu ujar pang bahari banyak sadu nya, nah itu <hesitation> cerita urang ja pang ulun kada tahu jua bujur kada nya tapi pina nya bujur haja pang sampai dijadi akan ngaran. Sadu ni kan misal matan ciri- cirinya tu <hesitation> kawa dilihat <hesitation> warna apa jar kita tu bulu lah bulunya tu warna hirang lawan putih nah ada hirang ada putihnya na tu sadu tu itu misalnya urang kada suah malihat dikiranya macam kucing hutan bagus jar ada nang memaraki malahan ada kisah tu <hesitation> orang bekisah jar orang dari daerah lain lo daerah lain datang ke wadah kita ketu <hesitation> ke dairah meratus sana tetamu lawan sadu ngitu malah disasahi inya sadunya habis tu sadu nya bekantut ae <laughs> timbul bau haruk bingung jua urang nya ni timbul- timbul ai kenapa bau banar bau banget ni jar sekalinya sadu atau jar orang indonesia tu sigung inya kada tahu soalnya kada suah melihat didaerah- daerah inya sebelumnya mungkin nya tinggal dikota atau keapa ketu lah ulun gin sebujurnya suah melihat tu pina nya sekali dua kali haja. Imbah tu gin ulun sekali melihat tu langsung bejauh soalnya ulun sudah tahu pacangan meulah gara- gara misalnya tetamu ngitu habis tu beparak kalo nya sudah bekantut kalo sudah tapicirit sudah am tu itu barikit seberataan bau- bau haruk nya tu ke awak memberesihi nya ngalih membilas nya ngalih kada kesabunan jar orang tu mehadangi beberapa ha- hari hanyar kawa baunya hilang ketu nang paling khas lah jua di daerah kita lumayan masih kawa ditamui banyak lah kada saikatan nya itu si sadu tadi. Selain sadu ni nang bau nya kada nyaman apa lah <hesitation> paling kaya hiwan- hiwan lain kaya <hesitation> iwak- iwak iwak pang lah paling iwak- iwak kepala apa makinnya iwak- iwak laut lah iwak- iwak laut nang sudah kada sigar lagi tu itu baunya kada nyaman pang tapi itu kan <hesitation> lebih ke ke pina bau- bau bangkai lah lebih ke bau- bau nang sudah buruk ketu lah dasar dari sudah buruknya, tapi kaya ada jua nang hiwan kaya ular tu sebujurnya ada bau nya jua jar ular ni bebau <hesitation> bau nya tu hanyir banar bebau hanyir misalnya belalu tu nya sebujurnya ada baunya misalnya urang nya sudah biasa tetamu ular itu sudah tahu ada bau- bau hanyir tu berarti ada ular. Mbah tu ada jua semacam serangga- serangga keitu biasanya serangga- serangga dikita tu bau nya macam- macam jua inya <hesitation> keitu pang pampijit tu sebujurnya kawa meulah bau kada nyaman jua pampijit tu baunya beh itu sudah mun nempel ditilam itu bau nya harus di. Di harus diapa harus dijemur pang <hesitation> si tilam nya tadi harus dikaring akan kenakan ke panas <hesitation> amun kada kenakan panas matahari tu baunya bisa lawas lawan meulah awak gatal- gatal jua misal si pampijit tadi kada- kada bau haja tapi meolah gatalan meolah kada nyaman dikulit kita kaitu ngitu pang nang ulun tahu dari hiwan- hiwan nang bebau kada nyaman.